Mal ka̱n a mbi kwoligi na̱ nali suk a gasal gini to mal jo kam de watlan ba̱lwu, ba̱lti kan a ba̱lsi am ma̱ balsi ama ngwe si da apasa̱ ngusi amagwe citi ko gasih mal a ma gwe si de kang we depa a kumsi wu a sa̱ ci da sai kumsi cin bal de gasgwe cin matwu a ma balsi ze a sa̱ tla ze as sa̱ suk tib al wu ko kuma ze ba̱ nda wu na̱kde ka̱ watlan kau na mo ze a da̱ to an ma palsika a ma sul si gib mbo na mo sabot la ze so ama mo kume cin mati yek bi ze nda ba̱leso wu sai suk ti cin da̱ bi wu yek degwe a ma oattle sa kawu, kogasi lupo tlawon nu kan masa patlti gasanka a ma ma sa ka palti gwasin ama sala singot da ama sake sib a ze hal ama lakisi kanwa ana mi oo kwi to a namo yeni gwe depade, a na mo anani ziyen toh gwede pa̱ ta̱ ziyen ka̱ wa tlan go asa̱ lakan m a pal tlal za a patlti a yillad daka ma̱ jwe depa sa pal si den za wuka sabomimajwe sa balsi ten za go da kan asa̱ ci, to kune gwe sepa ta ziyen to nimaa cit dago nig was a po te gi bi so apa a sulti suka mmeka a sak baal to ka meh suk yami si apa ta̱ nda cin ka̱ li A ta̱ ci da, ai a ta̱ ci me na̱ bi gwasi to nig was a ngusi tet gibi hal a yeni lak nnali, yen lak nal wu, yek de gwe bazak ta̱ lat gwas u, a kumdde hal milo sa̱ lak wantigo to mu gwansi iyaye de kummde sa̱ wut mil wanti ka ane lak wut mil ga̱n wul yek ga̱n wutu wu nuka̱n ba ta̱ lasi kame a zak nami jwe depa sa bo zi yensow a sa̱ ni ten za so s ikan b ani sina ngot da a ni si ma balti ze to jonjo a talasi kame a s ani ma at da s ana cit me na bi gwa sa̱n zeba̱ dawu a la pa̱tlsi te di a palisi tedi kapa̱n apa a pa̱tl ji lubiyu a ba̱ sika a dlel bal wu apa̱ a ssake si, am ma za si apa lokacigwe de pa mbalin yima tlot wo tem pawu yek wo a mma zak sis ai cin nal wi cin nalwu apa ma̱ pulsi, ma̱ pulsi wu mima go apa ma̱ sa pati pa amma nansi mpiti gwasan a mba̱lin yima tlot wo modli yima tlowo ka̱ zhin, hal se sa̱ pak dlot wo a ma̱ mi ma mbiti mal sa̱ pa̱l ten ten payi de sa̱ ba̱lma pot wo ten pawu ka̱ lokaci ka̱n a mi bi ton lubi a pa ma̱ shuk na̱ ba̱ti pa a mali gwe depa tal zi yen ka tlel wo na mota ziyen ka̱ tlal, tek ka̱ me ka. To kume ana mal paltet hi bi ba yen ka̱ go a koli gi wulin deta kabti a ngusi kopti anesi a nima hwenti ka a ma ngusi zat ga kinne ta̱ yenan wo a ta̱ tlal ka̱ akume ta po yemin sowu a ta̱ cicina na ta fiya hal ama lak mbi hugwe de pawo mili nikaliu ayen milite di a pali sit et lubo, hal a mili lak pal, a sa̱ kina luba <hesitation> asa̱ ngusi danti din lubi ka, a kunde kyo mal go fam da so a gan go fami da so a gan kan nima kulu a gan go to ta ni ma kulu so, to yek laki. Amo yen gyazi kan a za ti gyazi akima gasil giwo a lam kuzan so, a tlaya ka̱ kuzan so, a pa̱l nalti, nalti kunfi ta mti, sa bona gasal, gasal giwo, ta̱ taba̱ danti ba il gonso baba girman nu to shin kan a lami ba tliyawu a mbishin, lutlo na̱ ga si wu ta mbi shin a ci, cin bal wu, nik nigewu ilgwe depa nak ba nak vali bi na naliwu. Ko a mbi yelfi da ko ki ma, a mbi shinka fa to an mus u dai alam shukafa nak <hesitation> taliya so alam taliya man shikafa a kulma man shikafa. a kul ma gas ba̱l wu yek man alan ilgwe de pa ta guk ka̱ gas u nak shin so ai naka̱ gasi shika̱n a lam ama ka̱ cin wo a lame ta nak wul balllat ɓi gwe depa yek ka̱n mbi wu, yelfi yelfwo a lam yelfi so, yelfwo wudaligo alami hwu yelli, ko gwedepa sa wul nit la, yek sa pi na naliwo yek sa pi na naliwo yek o a tla ama tal pi yelti daga apti sai ze wo yek wo a lamiso a yelti ɗabi man bat la yelfi dawu yek mago alami ɗaga da sai ze so, alami na guja mani yekan tami bi ilgwe depa alamiye ta ciwu gu ta̱ ba̱t gi muli a mbize a tla, am kv ilgwe depa a mbv lant la wul njwuity yek o aku na nali so yek lki yek ham na a bi na abiso yek wo hwoti so amata kum tuk gina Nini ba kuzhin, ilgwe alami sa̱n ta te punka a bi a mbi ilgon so, am ma kude a mbi ilgwe dep aba ni a n guki a tuk gi kubi a nguki a tuk gi kumi dam dam wo yekan a lamia bi a lam shi ni man a lamiye ta ci ba̱yas wolo so, sabona yek de a tli yka biyaz wolo so, huwawul ka̱n a lami ye ta mbi woto wu wabi ta ni ma citi a nima tel ti luwani, ama wolo ye lesi, dazhol gwe pull nit gaso ko gam nitgaso, yek wo a lamiso, ama ma kay yeke alam shin, am shim o be biyas shin so.